<hesitation> Ny loko mena voalohany indrindra dia midika fitiavana amiko. Rehefa te-hanintona olona ara-pitiavana matetika dia ny loko mena no ampiasaina, na amin'ny akanjo, na amin'ny haingon-trano, ny manjamaso, sy ny sisa. <hesitation> Raha mandinika koa isika dia ny fetin'ny mpifankatia matetika ny loko mena no tena miasa amin'io fotoana io dia izay izany no tonga ato an-tsaiko voalohany.